Ñy kolotsain'olo a filipiny añy moa: <shushes> -Aminy ñy fivavaha zay ,rozy ao o manany ñy finoan-droze <shushes> noho ñy ndrañahare tompoen-drozy ;aminy ñy fanava fety <shushes> ,aminy ñy litera ,manany ñy fomba manoka koa rozy anaovan-drozy ñy fetin-drozy <shushes> noho aminy ñy fanoratan-drozy ,amininy ñy fianaran-drozy ñy fivolaña <shushes> ;manahaky anizay aminy ñy jabo ,manany ñy fototsiny ñy jabon-drozy rozy.